Na waa nẹez saba i Puru waiz ik, non- non anga waam moi weego, ta ɗinim moi ɗijin ween waiz ik, waiz ik a waam kon, waiz ik meruk gayim, imu waiz gayem imu gan wayin, i waam weigo nam moi tạak ɗikdigi okei ɗodok, ọo okom mon weengon waiz ik, koɗim la launo weengon wạana, ntạan ɗikdigi, tama tama, ka ta waa yaaz wula. nyaan weez waiz ik anki la liinmu mimoje yepudsin gại, lali̱inmu yapudsin gai ga wannam, Pon koɗim la launo weengom wạana, ka ta weeg wạana tạ waa yaaz wula ntạan ɗikdigi tama tama, nga ọo ka Paaj yat ka kundur ma Paje Pidin ɗi Paje nam Paje Ween Pọo, nam Paje Paiɗai. Pu̱dun yạan waa mo wula, yaag waa mo wula Pudun Puru ken mana. Puru ken mani a Purum mon ta̱angon ɗikɗigi tama tama nyạan kollo, nyạan kollo, nga npaiɗa yamba nam launo waa weej pidin ɗidom mo waa ween waamonjaana, nam mo da sạa in wainu tama tama, ta ɗinom mon ɗijin kul sam kon, nweeg ɗul yamba to̱omdom ta sorum milumje, nweeg ɗul yamba anki akwai Puram ɗok, mon wạna korok har teeme nPonuk mum otungo waitaijem muwai kudigo ɓal ini. nwạana korok, nwatu ween waamonjaana liizi, kersi liizi ta wạa n ap poki nween sạa yau yau kwanun komo, nween yalamum tại, yelji, nam mo ne da po kulata ka a kolub ɗok, liizin iki, nween waa mo yaaz ara ɗok, lịizin ki nam mo ne da po kulata mo Pengre wan po kulata a magi nweenu leɗa ɗok liizin ki, nween omo nam kude, nam kude nam mo mimoje ma Pengur ta Po kulata padi ɗubu ɗok ka ɗari puwa, uweenu liizin ki ha!! ɗam waaje wananjo?. m mas Po la'lịino, ɗam waaje Pim ween wajen so, ana non? ka yin ponuk mum anam, pudun segam teeme je nponuk mum an waa monjaan taijem, nga to nɗunguno na peem anangimu mum an waje an peem won kon ki, npaiɗai, mbeendan atungoi lok nam mo yi ɓal inim waa wop kon ki anangimu waa wopi nam nween wammonjaan taije nsạa, purum atungon waamonjaan taije waa mo na sẹrri je nam ɗok, ko ɗok ne da manom. sạa yau nam mini kege min yạan waamonjaana ga la lịino nem, min paigon ɗa waiteije min sạa oo nnẹeyi payinɗai purum mon weenon waiz ik la launo ni Lagos, waruk Lagos ka yi wargo yaaz wuten kampani yamb kotko wuten kampani wuten kampani yaag kongum yamb yaan argi ɗori ki mum ɗok, nam ma pengri wan po kauza ka a lawya. kwako poo mbindam kwako po kom ape pendan yaan kot launon ɓaanu, ka peemo peem watu wutenum peemo yazi wutenum kongum, mpem watu ka yi on wuten ti peemo, pubei, tobo, pubei tugu lạ wir wir ọo anangimu yạan kal muje ga launo ka peemo la wirwir monon kai oni ka peem tuuge mbendan on la wirwir launo se kaɗun la lị la- la- la muwai teije gan adi wan makaranta, mbeendan yaigo ana tuug la wir wir mo ka̱a lalịinei wan makaranta atu sidon pidei, mo ka lalịinii wan makaranta kodi yạa atu sidon pidei. Nam gayum mon weengon waiz ik lalịinei watu makaranta mo wata waam onam ga pim waa se̱u̱ mana ma yaa waa yaan wau tom launom ɓaanu lawai waa launom ɓaanu wargo ube ti anambeena mo ube ti anambeena ɗozi mo ware anambeen sạag wai. muwaiyum ɓaanje sebnu ga ɗam peemo peemo, monon peem ponjin waa waam kwatko peemo maad waa anang? launo ne ka peemo puni a mu̱si mu mo wokni mo yi mo yadi wudo nem, oo mum kudem ɓaanu ka peemo aiyaa!!! to peemo ka yam loko yi waa wok peemo pendanyi swaadtamum, wa nedamun ka mini lauje a ponjin waa, ɗam mini ya senin ngaka, nam mo yi apun kulok ma̱ad waa ti meendan? min ga peemo to! ka okai ne, ka mini to yi waa par pidi ma̱ad waa nam mo ɗopi unibasti, yi waa liin nbeendam da agi mini waa min Sebgo nan? min ga Peemo ọ Peemo wọbi Pidi ma̱ad waa ɗam waa ank kinin nan? meendam ga mini waa waa tan i wuten mbeendayim mo yazim, mo il ta kumno mo ka la lịinum wan makaranta, mbeendam iltu makaranta ni, watu katu lalịin waton mana min yaan seeram ɓaanu ino wainu tama tama, ino wainu tama tama, lno wainu tama tama, kul sam kon la launoi se meendan ya̱azu makarantei se, ma unibasti, ino waigo tama tama na yaazu poduk ɗilo nga peemo yamb won kon ti ki peemo, mum peem ɗiizin peem yaa lop pok, peem yaa waam ɗogum ma to̱om kiim, anki anangimu gan adi mu wan pidi, waam muwai po paiɗai, pon nan ga waiz ik tama tama ti oktai je nam min waigon nam mbeedan ween na mo paiɗayi. la lịinno kunun ane se da ma wulwu apo payinɗai, nam anambeena ne se, anambeen ɗa yagom pon na yaji poduk ɗilo, nga pemo anangimu pem wok anambeena ka anambeena mawwu takin ka wai mauwo nam po paiɗai.